الحكومة لو حافظت على البيئة كويس هتقدر تنتج انتاج أحسن وفي نفس الوقت ده هيعمل نمو للااقتصاد فالتنين مربطين ببعض إنما ما فيش حاجة اسمها تعمل نمو اقتصادي فتلغي البيئة ده أساس خاطئ